हमरे परिवार में कुल दस सदस्य हवन और उनका अनुमानित आयु हवे एक लोगन का हवे अस्सी साल, एक लोगन का हवे पचास साल, एक लोगन का हवे पचपन साल, एक लोगन का हवे साठ साल, एक लोगन का हवे छब्बीस साल, एक लोगन का हवे चौबीस साल, एक लोगन का हवे बीस साल, एक लोगन का हवे दस साल, एक लोगन का हवे नौ साल और एक लोगन का हवे आठ साल।